والله هذا السؤال اجابته مو بعندي اجابته عن الاشخاص حقين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والروبوتات الحديثه ,والانسان الالي هم اللي جاوبوني على هذا السؤال ,لانه هم اللي يدعمون هذه الفكره التطور التكنولوجي, وهم اللي عندهم علم, اذا كان الالات بيكون لها مشاعر مثل الانسان او لا وهم اللي بيقدروا يجاوبونك على السؤال مو انا.